Akotran'ny famokarana tantely ah de ny tantely ah mandray anjara amin'ny tontolo iainana ah amin'ny <hesitation> fampitomboina ny isan'ny zavamaniry eto amin'ny eto amin'ny tany izany, izany hoe ny tantely ah de mampikambana ny vony lahy ah sy ny vony vavy ah ho tonga voankazo ah de iny voankazo iny indray avy eo no maniry de mitombo mitombo mitombo de ohatran'izay hatrany hatrany.